Ñy fia moa mampiasa ñy vombony. hiarovany ñ'ainy aminy ñy fahavalo.<ptoa>Manahaky anizay avao koa. hampitandremany ñy fia miaraky aminy ao laha misy ñy loza ho avy ;iñy avao koa ñy hanehoany ñy fihetseham-pony laha i mazoto na malahelo i. iñy avao ñy hetseketsehiny la hainy ñy fia miarak'aminy ao.